varao oara auepaioveira eva vao oisia eakevi va aurovi ia upasia, vao oa purapai voea o agavairara uva evavire riri paiveira vo rogaparo. Oaravivu pura paioveira oisia oranu evo vaki para aueparo eva avee kue, oisira evaravi auerovi ia oupasa eakeravi, tu para, vi oo eakeravi, oaravi vuia ragai vuripiepavera, eakeva oaravivu nigorugo aravi ora unopapeira ova va vuripie paiveira, vao vuri kovovo pura pasi a eva oearavu siraopaven oo rearovu, oire vosa viapaso va kekeparevere ra siraoparo eva, ova oearovu oea va oupai vei ra, vava kakavo kovovo purapasia, oaravure avere ra riakora vi, eva uva evoavi vuri papeira va eva va oa oupari aero vi oupapera. Varao oara oupapeira aropapeira, uva eva oa puravasipai vora voea agavairara. Oa oisio aeupa vakipavi ora vao vekue. Oaraia varaovi puraparovera eakera vi keparavi oraravu oupaiveira oara pura paivera keparavi purapaive vara ia. Uva evoa vi vearo papeira vao agavairana oa pura paiveira, vao pura paivera agavairara oisia varo avekuive evana virutu ra evaia oupa peira vorogaparo <hesitation> vo oa, ra a pape, evara vi orare eva oaia ukupapeira, uvare uku ovoiaroa, ukuu era, era uku ina purapaiveira evoia. Vao agavairara oa tokipaiveira, ravearo vira avapavio, ra esara vuri kovoroia va purapape vao are kuie vaoi vakipa era vi.